أعتقد إن الشعر له علاقة قوية بالعصر الحديث، لإنه يعتبر وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، مع تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام أصبح الشعر أكثر إنتشارا وسهولة في الوصول للجمهور، من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، اليوم الشعر لا يقتصر علي الأوزان التقليدية، فالأصبح هيتخذ أفكار جديدة مثل الشعر الحر أو النافري، مما يجعلك قريب أكثر للجميع.